Naa raƙo kaakasku barda ni duvu nən nayi naa dlame salla ii ri kaakasku maaku nda ɗaurin ndaawa, kaakasku ɗaawu naa rabo ga aa kunu nən naa roƙo səku da bara kaakasku da ɗaawu naa kunu nda ɗawu naayin naa yi, atu ne mii kullum naa roƙo ii kaakasku naa rabo gan da bara gaaɗa naa bu bəlam riiwu yanda naa kəmu nda yabo gan nda bara gaaɗa naa bi bəlan riiwu yanda naa kəmu nda kərari riwu bəlan